Octopus e naftira e kooli maa nga dow yaadu e dasaaki, dow nannguki ko nga honataa, dow lumnaaki e hettindaaki, e nga kadi naftira ɗum nga raɓɓitana hoore maanga ɗatal to nga yahata.